<hesitation> Indraiky isan'andro zashy iaho magnano bazary, izany hoe eo ame telopolo eo in-telopolo agnatiny vola raiky ny mandeha <hesitation> mandeha bezary agnany, da ao amign'ny asasak'adigny izany hoe telopolo minitra eo zashy lagniko rehefa iaho isaky mandeha amignany.